ما نتفكرش أول فكرة في الطفولة مانيش عارفة كيفاش تنحددها أول ذكرى، في الطفولة عندي برشا ذكريات عن الطفولة بتاعي يعني <hesitation> أول ذكرى في الطفولة مثلاً ما هياش حاجة واضحة <hesitation> نتفكر كي كنت مسافرة أنا وامي، نتفكر كيف كنت ألعب بالأرانب، كانت عندي أرانب في الجاردن بتاعة الدار هذي كنت ، وانا صغيرة كنت نحب الأرانب و أكون مستمتعة وأنا معاهم.